Pasi të hapet, salca e domateve në kanaçe duhet të transferohet në një enë hermetike dhe të ruhet në frigorifer. Mund të përdoret brënda pes-shtat ditësh. Pas kësaj periudhe, mund të zhvillojë baktere të rrezikshme.